Raha araky ny fahaizako azy zao hoe gny isaky ny fiteny mety mihoatry ny arivo mahery, zay zao gny fahalalako azy.